مشروبي المفظل هي الجهوة أحب يعني أسويها بطريجة <hesitation> الجهوة التركية، أستخدم مكيال من الجهوة المطحونة مع مكيالين من الموية، أحطها في التنجرة وأغليها بعدين أظيف سكر حسب الرغبة وأخليها تغلي مرة ثانية، أجدمها في فنجان جهوة صغيرة وأستمتع بنكهتها الجوية، فأكثر شئ أكثر مشروب أحبة هي الجهوة التركية.